Li xib'on he kichakanek, renjeel li chetaq, re qaqch'aj qatz'yaq xaqara' re qajitnaq, re qach'aj qaq'ab', re qach'aj he chakansa'n re kusinan, re qasu' renejeel chetaq, li xib'on he rajawxiik qakojon rimal ela' he kirsaqab'asaj li chetaq qas kipulwek, k'o riwosow, re kirsaqb'saj he qatz'yaqb'al Tujaal xaqara' he renejeel taq hetaq.